Nantquieti na cwiwaꞌ nnꞌaⁿ ljoo joꞌ mole ndoꞌ caxti tscolcoo ndoꞌ mati cwicwaꞌna esofado nmeiⁿꞌ nantquie na tichaꞌtso xjeⁿ cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ xjeⁿ nchii tomti cwiwilꞌueeꞌndyena nantquiewaaꞌ quia na waa cwii xuee oo quia na waa cwii nnom na joona cwilꞌana naquiiꞌntaaⁿ ncꞌiaana.